Ma gli elefanti janë animej të mdhenj, të rëndë, jan forsi animalli më i madh çë sistir te jeta, pran però oce se i trëmben fort mivet, pran ngë e di na ë ftet, però oce thuhet se l’elefante ka një dre e fort për mitë.